حتى تغيرين إطار السيارة أو الدراجة، أول شي تتأكدين إنك تجلسين بمكان ءامن، ترفعين السيارة باستخدام الرافعة، تشيلي البراغي باستخدام العدة الخاصة، بعدين تستبدلين الإطار، تتبتينها بنفس الطريقة عشان تتأكدين إنه محكم.